د پولنډ پخلی د یخ اقلیم سره سم ګرم، مغذي خواړه وړاندې کوي. پیروګي چې ډک سوي ډمپلینګونه دي، ډېر مشهور دي. د غوښې، کچالو، او ګوبۍ ډېر کارول پکې لیدل کېږي. ښورواوې لکه بارشچ هم ډېره خوړل کېږي. دوی د دودیزو خوړو له لارې د کورنۍ ارزښت ته درناوی کوي.